Kabi sedaba sapi ge matero se toko bato, ngone se piara ene mote kene sodo lamo ge, coma so oyo ena kama barenti ua ge, ena na nao ena ma madihutu bato, dadi haiwan ge, sorai ena na nao ena ma madihutu, ngone so fou se lila ena laha-laha ge, ena masirete na nao ngone